<noise> थाइलैंड के संस्कृति हर देशन के मिली जुली संस्कृति कहल जाए ते गलत नाही होई। <noise> पर ईह के संस्कृति पे सबसे अधिक छाप बौद्ध धर्म के बा। इहां के लोग बौद्ध धर्म के बहुत अधिक मानेले और ओही के रीति रिवाज के ढेर पालन करेले। ए देश बहुत बड़ा ते नाहीं बा लेकिन एकर संस्कृति बहुत बड़ी बा। इहां के लोगन के अध्यात्म में बहुत अधिक रुचि रहे ला। ई से हम ए कही सकिला कि थाईलैंड एक छोट पर शांतिप्रिय देश हवे।